Toetrandra bôka a Nizerià ndraiky zen̈y miôvaôva araka ny faritry. Fa manana toe- manana hafan- misy hafanana an̈abo be izy hoe. De avy eo amy zay manana ny taon’ny etenazy zen̈y ten̈a an̈abo koa. De aviô ny tamperatioran’ny tamperatiora zen̈y matetiky a vera roapolo dimy amby a firaka telopolo zen̈y degre zen̈y hafanana an̈y.